भेतीगु डोइंगू बन्द लान्नो छ लान दुगयोच, सामगरी गयामो नीच पलासटर ओफ पेरीस पी ओ पी रींच, दो ती, पेंट, पेंट ब्रश, सपेकलिंग कंपाउंड, दो निपि डोइंगू सफाई लान लान। हुदुचु कुमो पी ओ पीउं मिश्रण शेशे छेद बरयामो गयाच। दो नीपी होदो पंग छार्मो शेशे दो सपेकलिंग शेशे होदो तु समतल लान गयाच। दो होदोचु बेरिंग पेंट शेशे दोगी खीम गयाच ओबोल लागेच आ मे।